Eh wodi nyamduji dum miwawai defugo dum miyidata midefa ɓana marori ɓe ɓokki marori do mindo naftire ɓe ndiyam on to ɓendiɓo se en heɓa laanyirgal en lanyandu seɓo ɓokko ɓo dum en heɓata daga leggal ɓokko dum enyonata ɓe turanci ɓaw ɓaw leaves.